Kuae teta paises bajos tetaguasu jae reta oyonbuete yeye ome oyoioe tamaraeme kuinbae katuiaño jaemo oyopopi tata reta jokowi eh kuña reta jokua reta jaema oipite joba oyoiwi jare ñabae yave jokoropi eh jaesa yave mopeti kuinbae yae jaeñoma yaipopita baetita ñame supe reta yanderoibake oipite baera jokuae jae reta eh itradicional, costumbre jaeramiño bi winoi reta festival baepoti pegua kuae jaeko tata jerakua oipotarupi jaemako oyapo reta kuae keuken jei supe retas bae kuaeko jae mopeti baepoti oime oi lisca pebae jokua jae reta onbuete bae ,desfile de simtercar jei supe reta nbae kuae oyapo reta jaeko ipe jae ojo oguata reta jokoropi iaka rupi omae opaete bae re jaema wiraja reta jokope jasu baera tenbiu galleta, jaeramiño bi jae reta kuae yepe jae biko mopetiño misia reta peguara oikoko kuae ara ama pe jaema opa vi ara maeti pé jaema jayave misia reta oiporu jare oipi papa noel wi bota misi.